To ɓewi asuɓa nyamɗu ɗiɗi tan a tokkata nyamugo ha ragare nge nɗa ma nyamɗu nɗuye ɓe nɗuye a suɓata nɗen nɗen ko waɗi